Mitapitapy aby azalahy manafo ny <hesitation> olona ambadika, mipetraka ambadika ansena akô io, ino ndraika raha nozakainjareo taminahy takeo? Aha i, i raha, i vi- anabavisena raika soa hono a, nizesta tamin'ny anadahinjareo takagny de a zakainjareo hoe a- apatipatiriana aminjareo zay, asa ataoza- ataonsena ino i anadahiny anadahinizareo rasilahy be igny?